<hesitation> ممكن ممكن نمشي حوالي خمسة عشر لعشرين كم في اليوم الواحد، إذا كان هناك الأرض مستوية ومريحة بيش نجدر نمشي ونحس بتعب ونحس بإرهاق بالطبع، بس بالطبع بعد فترات راحة يعني بنحتاج كل مرة وقت هيكى عشان طاقتي البدنية، ما تروحيش بك.